Berhubung dua pulu ta- dua pulu tuju taong ini, jadi beta su harus ancang-ancang pernikahan ideal itu seperti apa. Jadi menurut beta kalu pernikahan ideal itu berarti yang pertama sebelum katong sampe dipernikahan ideal katong musti tau katong pung pasangan dolo to minimal dia deng katong jua dia punya pikiran, dia punya tingkalaku, dia punya sikap, lalu dari situ yang paleng penting ya karna beta karesten lah dia taku akang tuangala jua kalu dia taku tuangalla berarti dia sayang beta, tapi kalu dia seng taku tuangalla hari ini nika maka beta su babak belur kaya ada di tv tv deng berita-berita yang tinggal kiri-kanan orang pukul kiri-kanan sio pernikahan nih katong mo maju kasitu jua katong taku lai, karna abis ini su nikah biking pesta bagus-bagus kagel lai laki selingku, kaget lai ayo dapa pukul kiri-kanan kaya boneka tindis-tindis. Maka dari itu yang paleng penting dan utama itu katong kanal katong punya pasangan dolo dia pung karakter batul-batule jang tiba saat tiba akal tamang-tamang dong su gandeng ana dua, su ini su barengke-rengke deng ana lalu katong su mulai galisa. Seng bole, lalu kalu dia su taku tuangalla kalu laki-laki yang dia sayang dia punya mama itu berarti dia sayang katong, tapi kalu laki-laki yang tar tau sayang orang tatua yang cuma pikir mabo, yang cuma isap roko, yang cuma kalelerang maka abis nika katong makan batu suda, lalu kalu su dapa laki-laki yang bagus bagitu yang paleng penting nika itu seng usa yang mewah-mewah <hesitation> sewa gedung yang lima pulu juta dekor yang saratus juta lalu abis itu lah suda makan nasi deng garam, tapi yang sederhana-sederhana saja. Abis nika undang keluarga dua bela pihak lalu katong mensyukuri karna tuangalla su kasi berkat hikmat par katong jalani ruma tangga. <hesitation> lalu beta punya pernikahan impian yang sederhana bagitu lalu abis nikah katong musti pigi bulan madu, kanapa musti bulan madu supaya katong dapa ana tempo kan tuangalla bilang beranak cuculah yang banyak dan penuhilah bumi, kalu katong seng menjalankan mandat tuangalla kan katong berdosa, sebagai manusia katong musti tau mandat tuangalla itu lalu katong bajalang, kalu su dapa ana lalu katong su mulai menata masa depan, rumah jang yang basar-basar. Tiga kali ampa ka barapa kali ampa ka yang penting kamar satu ka dua ada ruang tamu, dapor sudah katong hidop bae-bae taku akang tuangalla. <hesitation> itu saja dari beta.